من أحلى الأشياء إللي ممكن أشوفها كمنظر طبيعي هي الورود والزهور والنباتات والمزروعات، وأنا عندي حديقة صغيرة كثير أهتم فيها وأعتني فيها، وعندي خبرة في مجال الزراعة كبيرة لأني قريت عنها وتعلمت عنها كثير، وعندي بعظ الورود الحلوة، مثل الياسمين، مثل الريحان وكثير أحب اعتني فيهن.